ब्राज़िला बारे मा मेरु सुंडियू ची की भई उ थोड़ा गरीब देश ची पहली भोत गरीब छो अर छेत्रफला हिसाब से भी भोत बदु नि ची उ अर वे संस्कृति मा कृषि पर ही निर्भर रंदा उ ज़्यादा अर वेगा जु फूटबाला खिलाडी छिन वे देशा उ सबसे अगिन छिन अर सबसे बडू प्राइज वे ली जांदा अर ब्राज़ील टॉप मा ची खेलांडा पर क्या कन थोड़ा गरीब ची ता वेगु नाम ज़्यादा अगिन नी आयी ब्रजीलो गांना भी भोत फेमस ची।